זייער א גרינגע <hesitation> דרעסינד פאר סאלאט איז מ'נעמט מעינעיס און מ'לייגט צו אפאר געווירצן און אפשר א אויל זאל עס געבן- מאכן מער רינענדיג און מ'מישט עס גוט צאם און דאס איז א גרינגע סאלאט דרעסינג.